<hesitation> Tsy mety zany a sy tokony atao zany le magnova tarazo am'maha-olombelona satria efa io zany ny lalànan'ny natiora efa napetrahany an'le maha-olombelona ny olombelona ka raha ohatra hoe mety atao e- ho af- fangaro aminà biby izy a de mety hamoakatra zavatra hafa na hoe hampisy aretina de lasa sy mety raha karahan'zay.